Eduma <noise> iyi kikwɔ kikw ikikwɔ kikwɔ yi eduma iyi koze kiyi egda yitu inyi gba aku onebale nguopwo aku ozuwe woeduma iyi rishi iwomoiola akuwa bwo ugu iyodo mbabwɔ kwɔ aku kpa apula meji iyi oyayie otais awu meji iyiolo aku eduma iyi omoto ipema amma migyite kami so iso mekaka yi enzu bwa bwɔkwɔ owo eduma iyi egbe igabema inyi gba aku anegbale imi mimu onye gyoo mu egde yi bwɔkwv mi gbale kuwo gu miku onegba egba yi migbale mifya onye momo gyoo onye koze mima megba aku yi. ewoimi ibo-ogbime mifia unimo wurimo. Gba akuyi ewirimi iyi gyo bami yala iyi fomo mikuyi mirenshi miyayima gba be mifya eduwo mita mu kome egbe ishoshi gyo gbalaku agwebedomo kiyi kiyi gyi kisheshi kiba egbamo emenemi miyeye misomu mu opuwokute egba ba in gbaamu mimu onye mayi gyoo meka iyi egba kpo egba eshoshi gyoo miso onete laku agwebedomo egda ishoshi akuyi bwɔkwɔ wabayi bejizu bwɔngema osiso bala agwebedo ibishoshi kda osiso bda ba kala luzu afima la ewumi ifufuto mutu ewunyyi otutuyimo mutu awo inyi gba kimate anegba ogbake bote lakutayimo kawamo rishi lawa bo ugu kwa peemoto. Oyi eduwo yi onegba mama kuwo gu onegba akuyi egbamame ba edo o puyi afimo mekile obazu ezate enzu bo gbamale ba edo boyimole ba sokuza bala ba etezu owala ewiri gyo amma kuye zu kwɔle abaku kuye gu edo ngale mo mekile enzu gyoo ofa anegba amma kevelele ba anegba edo ombo ongale gba ewun ikomi fyamale kuwo koɔle milogalawa to keyi ba ejizu kala fala anegba kiya gyirimo kiyimo enzu okpomome ogomnati uwu kekelele lale eshoshimo emesheri obwama mezu iwama'a amma ofya owe buremo aku gba kiya kisheshi eme ozozu elowu megba igbame binga akuyi ba onzu elowurmegba igbama me momo ba ofia onimu owe irimo Akuyi gba ogomnati ekubmo lela <noise> ba ofia owe bunimo megbeba enyi shi misole eyi edo migba miyi miya ma mopu woku kpo te watekeyi beji zu loshokwo <noise> lomazu eyebebi mo kikpomome akuyi urimo eyimo anegba gba oyimo enzu ongonye mo kuwo kwɔle gbegbeyime <hesitation> doyi ma adami.